Toh mbongsambi yamba i na logh tulo karfe tungnub sabode inya loghe kin shiryi bamun muye kena makaranta nnya pak bbiya breaskfast so thatkada pakk letti kya makaranta ba inya ba shiryi ya tebeh ka kya makarana a mi kam lokaci nyar ka da pak letti ba, nyaba kuma li gili ni bari karfe sa mogoh mu bari har guy u kpemisa karfe yininin boh ya ka nyigteh ka kya kya balgi a mimi nda don bwa doboh a nza pagh hira ya yak kuniya ba kafun kun biticiya ka nong tudo minam ma karfe yininin who minti takrin na nyinglam a tigiya kin peni ko aya balgi ko ayete baleh ba, sabida boh bantare kaman yanda mu nani npak shiri ka kya makar anta a mi lokaci don boh balgiti ba nzumzah ri nungu ba boh a pagh makaranta ba birah bamu ya yak kuno bas ai ko ka balyo gi kafi ki kum bamu ya tingni bugi a muro ki tsimakiyo sannan kuma inyakaba bomeh ku who munam kumo ka lam gu makaranta kka kyan who yi shi tasa inya loghe bari bari, karfe yining, sam mogho karfe tungning mini ah loghaga. Ah pagha shirya ya gaba ki daya ah lutah makaranta ka kya kum ilimi muya koyi ni bi ya ah makaranta nyete ba bati lokachi a bah shiryi ni bib a nyete ba bati lokachi a bah logha tulo kin pag biya shiri ba nyeto ba ъati lokashi ah tulo ba kaman yand ъa min nani ъoh nnongham ni yen yah pagbam porali mani nari ni hakyam kin pag poro bahna ah mah ghe bou neag ba ni yen ya pag bam bira ъama ya pag ba shi yasa nya log da wuri kin kumo kin pag ъele poroh ъado nah ki wh munam kumo ki kya makaranta a muri lokochii shi yasa nya ba bongsi yamba min iya ba ngha bam tone kuma nya ba logho ken nya ba pag poroh bah nana ъoh ni the mun ya ngha bam shembe ba nbira who ko mun logho kin pag poroh ъahdo na sai taro who yamba nlogho kin ntongh’i kafin nan kin log lo tidua who poroh mi npagni ah-ah bugham so nya ba bongsi bi yamba mi iya ka logsi minam kam wane agogo boh daka nlogham ni tig bogha muram nan danan na shagli chewa ban tare nan logha nan shiryi who munam ka lutah makaranta shi yasa nga ba bongsi bi yamba ko lokachi mini mi ya ngha ni bam kin shiryi wooh munam ka kya makaranta minam kuma kin ъom ghimu koh poroh ah-ah beh mu nkum ni mollong Mu yin kumni ghi min ya lamni bi ya tare bano ka kya makaranta boh ndobam niyen ya ngha bam saidas kin logoh kin bomoh yamba ma logho i tig na bugwa muro ъah dobo kam niyen ah ba ngha boh ъira bah sal yamba kadai ki ъlkun ami ъali ъah ogho ki ya kuno ъa’a logho kenan ta tongho yi kenan pha na ъah dbo agu-ayugli lili yamba ba a ya pag samani kan talmako yoh ya ya daga beh sai daka bini yamba shi jasa nya bongsi bi yamba muya ba ngha bam zarafi mu ya ba ngha bam iko mu ya ba ngha bam komi boh nguglam ah bini kom, kuma boh nlogham kin pagni poroh kin ken nshiryi ba woh munam ka lutah makaranta ka kya yag ilimi muya pagni koye biya ah makarata kuma nya pag biya addua duk ba bibne ghi mu ya subli ah mari who manam kii yamba lisi bam ye ah mun who munam shereh bah mi dugu nyo tong yamba kii kogho ah muri woh munam ɗi lih nasara ah mari woh munam ba shine nya ba tong yamba kula yomi kafin ka lutah makarrata nya ba kemiya woh nkile yamba nyaba keweya iko daka bene yamba ki kewiya woh iko daka bene yamba ki kewiya woh nkileh yamba nya ba bongsi bi yamba ъira ghimu nani bi dug tong ko man ntong ah bughi yamba kaman yanda munnani iyaka ba wogh minam iyete ba ning minam ba iyak ba tig bugah muram Nyaka bongsi bi wolo addua daka bwu ъah yam woh ъah nburum gaba ki daya ma ya ba pagni addua saboda kin kum lidua au rayuwa nya ba bongsi bi yamba ъnya ъa bongibo-nya bongsi bo-nya ъa bongsi bo who gimu aya ba pagni bam ah mi ah mih rayuwam ami ъalam ъira ghimun nana boh sai bongso yamba nbongsam boh toghu bugh ah muram yak kunam yak kuni ъah yam yak kuni who munam yakkun fom ъamu ъah logha aya bah tong yoh ka ngha bi yah da ning yaba nha bi tang bi ko yen muya logho ki pag dobo ah mi nzumza mini bira ba mu sa kenna ah bini sain, yamba-yamba nbongsam bo ayete ning minam ah nzum ba ayete ning ghi ki tuku minam ba aya ka logsi minam ah mih lokoshi mun logham nlam gillih kin bom gilli kin lama kin ngha bi woh munam ka kya makaranta mun logho kum ka ngha bam shembo kin nongai shemb oba taro da wani ghi mogho bah yamba na tah boh bongso-nya tah boh bongsoah bira ning minam ba, ba ghi mu nnani boh sa, bonso yamba da ning minan ah nzum ba kaman yanda ntongn yo duk boh nyuglam lilo ka bongsi bam da juyi bam nzum ba tebe minam i muna ъah ningho minam myen ya wog minam sai yo kawal ya wog minam am, nzunza mu ya wogni minam amimi nzumza mini yamba nbong sam boh who zarafi mu aga ngha ni bam who lokochi mu aya ngha ni bam nya ba pag ko man woh munam. Yamba nbongsam boti lidua who kiyayi minam lidua ko sar minam da ning ghi ko tuku minam ba yamba nbongsam boh ъira ghe mun ngha ni boh sai bongso nbongsam boh sosai yamba ъa ghi mu nga nani boh woh nyimbam woh tiram woh ngyam woh ъah yam nbongsam boh woh zarafi mini mu yugle minan kin nya amsi tambaya bana ba tare woh woni damuwa ba yamba nbongsam boh yanda woh munam yah kenna makaranta ya pilli ni aga ba sar ya a yete ning ghi mugho ke tuki ya ba ghi bona ah bira ba gabya ba ъah ъibna abira ba gabya soboda aya tare woh ya aya tare who sum nya ba tong yo dugu woh misa ah mori woh munam ah muram woh munam woh ъah yam dom woh nyimbam ɗom ъah yana ban aya ba tong kun amuriya yamba nja ba bongsibo mu aya ba logsi yah ah tulo am lokochi ma ngha ni ki logho kisi bauti boh su pak poro bughi sum kisi kumo kisi kya nfwa kisi ke kisi lig liga kisi fa a la nan gaba kisu girbi ba shangme ghi ma ngha ni bi sum siya tong yoh yamba nbongsam boh-nbongsan bon ba ghi mu ngha ni boh tong kun mun ntongu ah do boh akwa bamu nya kyanghe ka yuni minam ah dua ka ta bam njere ba shangme da ning minam ah njere ba bibne ba ъah ningho minan ah njere ba ъibne nbira woh mafita nbira woh bamu ya bol bugam ki sung minam Ah mun njere sai yoh yamba nbonsam bo ъira ghi mu ngha boh nbongsam boh yanda mu nya logho kin pag pora bugham ami mintochi m aya ngha ni bam ko man mu aya ba ngha ni ba yamba nbongsam bo yanda boh time boh lokochi paghe mun ke kin tol woh munam ah bah ъal ghi dom aya ba ngha bam time mu kene aya ba ngha bam lokoshi mun kene kin ken yuni ya ka twa poro mu ъana pagha bughi ya dom aya ba ngha bam hikima mu nya ba fah biya ъa npa nana-ъa pag-ъa npag nana ъa npag ba muko din dobo ba tare da nwabawun ъal kun ba yamba nbongsam boh bira ghi mu ngha ni boh bongso munam ko yen ya woh poroh buhi ъa mini woh tog bam npunang ba mini wa lagho ъa mini wa fogyo toloh mu libi nmura woroh kin kya ban ъa mini boh mun nkaba yakam ko man siyo ni woh yi nbagn mushi against libi boh ban tareh ma subni buwun ah biza libi kin kya makaranta woh yi na mini ba pag hi kaza da yere ka ning ъa mini kere yi ah ba pagha ba nya ka ba ngha saboda o libi ъah gullah gha ya ma ka kum moriya Ghi mun nna na biya ka kum moriye ah mi ъah li yah so nya tong ko manah mi bah li yah so nya tong ko man ah duwe yamba ni yi lib a kiya yi minan koman boh logham bo ntongham ni yi ya ba budi ban kunda iyete ba ning minam ba yamba nbingham nbongram boh yamba yamba bama yamba bamu ya tiig bug ah uram yamba yete ning ghi mugho ko tuku minamba kman yanda mun nani daga lokache nongha two tuku bugha wuran gbal bugha wuram nan logho logho ka pag ghi kaza loho time paghe shir yi woh muno ka kya ъar ghi da ya ka ning ya ba da yero ka doba la ba fare da akya ъalghi kam ba logho loga woh muno ka kya kam musu da yere ka ning woh muno ka shagli ying tebe yamba ba nbonsam bi yamba woh shing mini mi iya ba ngha ni bam nya ba pak poroh nya ъa pag biyaya mu preh i iya ba nani bam duk inya ka ba tonghi ki tig bugh ah muram ki lisi bam dom ghi m tig ntongn muda ba da dai ba nbongsam bi yambo ъira ghimon na ni bi sai bongso ъira ghimun na ni bi sai bongso iya ka ba sar minam yamba nbongsan boh yand mun logho kin pagna poroh bugham ah ъira ba ning minam ba pbongsam yamba.